اذا كان فيني اختار بين التحدث مع نفسي في الماضي او في المستقبل كنت بختار التحدث مع نفسك في المستجبل ليش? والسبب ان المستقبل فيه غموض. ولو قدرت تكلم نفسك هناك وانت تعلم من خبرتي واشوف فين وصلت في حياتي اجدر اسأل عن القرارات اللي اخذتها وايش كانت النتايج وهل في اشياء لازم اغيرها الان عشان اعيش حياة افضل.